S'annu de nascita cosa mia est su millinoixentuscorantaseti. Custas cosa logicamenti, is <hesitation> primus annus funt stetius u' poghededdu, non est chi m'arregodi totu, medas cosa mi ddas ant naras o fradi miu prus mannu opuru babbu e mama. Is cosas principalis chi mi <hesitation> chi mi pongiu imui a raccontai funt cosas chi mi funt stetias naras da babbu e da mama. Candu deu non tenia mancu u' annu, fradi miu mannu iat circau de mi bociri. Poita <laughs> aintru de sa domu teniaus sa braza. Sa braza chi est u <hesitation> nareus unu strumentu fatu in cementu chi prenaiaus de acua poita s'acua inzaras non nci fiat in sa bidda. Fradi miu <laughs> nd'at tirau su tapu de de sa braza e at allagau totu Mama fiat depia andai de una bixina e candu est rientrada deu fia gallegendi in d'una crobi. Sa cosa est andada beni poita deu non mi seu, seu abarrau in sa crobi asinuncas ap'essi annegau. E mi ddu raccontant, mama mi narat ca fia miracolau. In sa vida mia nd'apu tentu aterus puru miraculus, ma eus a biri dopu. Ateras cosas sussedias de piticheddu, propriu piticheddu, non <hesitation> funt totus cosas regolaris. Invecias candu apu tentu giai u' edadi de andai a iscola, babbu, sigumenti fiat una persona chi ddi praxiat meda s'istruzioni, cioè chi <hesitation> nosus depiaus sciri su chi non scidiat issu, sciadau, poita fiat analfabeta, m'iat mandau a ripetizioni da una picioca chi nci fiat in su miu. M'arregodu 'ncora chi si narat Rachelina. Custa picioca m'iat imparau A ligi, a scriri, e candu seu andau a iscola fia bravu meda, cioè scidia ligi e scriri e sa maista, insoma, fiat cuntenta ca. <hesitation> E is iscolas elementaris ddas apu passadas beni meda <noise> e seu andau poi a s'esami de amissioni po is iscolas medias. A s'esami de amissioni po s'iscolas medias apu tentu u' maistu meda severu, mentras deu fiu in d'una edadi chi <laughs> mi praxiat tropu a giogai e poi mi praxiat meda a <hesitation> andai a cassa cun su tiru elasticu. Ca est una cosa chi inzaras totus is piciocheddus fadiant. E portau sempri in d'una busciaca de is pantalonis, su tiru elasticu, in s'atera busciaca is, perdas tundas po, <laughs> chi fiat <hesitation> nareus Is pallinus de su fosili, su fosili fiat su tiru elasticu. A mei mi fiat sussediu ca <hesitation> ia biu u' picioni, a ca fadia sa ripetizioni cun su, mentris su maistu fiat spieghendu in sa lavagna, deu ia biu su picioni, mi ndi tiru su tiru elasticu e apu tirau a su picioni e apu mortu su picioni. Su maistu m'at donau una carda de carta geografica a conca <laughs> e però, sigumenti ia mortu su picioni, mi dd'iat sequestrau e a nau, custu fatzu su brodu a filla mia. Però ndi fadia insoma <hesitation> u' paghededdu prus de bertoldo de. <hesitation> Fia tropu vispu, tropu tesinarada, insoma. E fia sempri narendi cosa a babbu e babbu mi 'onat una surra. E mi atripat una dì sì e s'atera puru, non. <hesitation> Mi fia sussediu u'atera cosa, sempri cun su <hesitation> cun su maistu, eh. Che interroghe <hesitation> interroghendusidda e nosu maschixeddus e gioghiaus u' paghededdu, fadiaus calincuna Tontidadi puru. M'iat, unu cumpangiu cosa mia, candu iat interrogau a una picioca meda brava, chi fiat studiosa <hesitation> e si ndi fiat pesada, <hesitation> custa picioca, e candu su maistu dda nau a si sei, deu dd'apu tirau sa cadira <laughs> e nc'est arruta a terra. Su maistu at pigau sa carta geografica s'at atripau a corpus de carta geografica, m'iat totu scarigau. E m'iat postu una nota de firmai babbu miu. Deu apu nau, sa sa nota non mi fadiat nì frius nì calenti, tantu sa firma de babbu fia bonu a dda fai e non <hesitation> non mi seu preocupau meda. Poi insoma, in domu ia nau ca fiu scarigau gioghendu cun is amigus mius, apu nau non depu fai nudda. E invecias non fia sussediu aici. Fia sussediu ca candu babbu fia de traballu, at incontrau su maistu e su maistu dda nau, Antoni Aici e aici, fillu tuu, grandu delinquenti, at fatu tali cosa, postu una nota dda depit portai a tui a firmai. Rientrau a domu babbu m'iat nau, ma tui non depis fai, non mi depis amostai calincuna cosa. No, non tengiu nudda de dd'amostai. Eh babbu m'at donau un manrovesciu, baddau cumenti una bardunfa, non. <hesitation> Una surr'e corpus non <hesitation> e dd'apu depiu amostai sa cosa, ma sa cosa fiat giai firmada, dd'ia giai firmada, abusivamente dd'ia giai firmada. U' atera surra, non, delinquenti, però non era, non fiat sa primu 'orta chi mi ddu narat. Fiat una dì sì e s'atera puru e mi narat sempri, ti nci in collegiu 'e currezioni. Poita ses cosa de collegiu 'e currezioni. Custu collegiu 'e currezioni non apu scipiu mai propriu ita fessit. Penzu chi in cussu periudu nci fiant <hesitation> N'ci fiant istitutus a ca nci portant is piciocheddus prus, chi fadiant <hesitation> cosas de delinqueteddus. Però deu non fia a cussu puntu, fia mesu, però, non arribau a essi propriu delinquenti. <laughs> Mi fia sussediu poi, durante s'esami de amissioni, che fia andau a circai cardellinas e fia andau, nd'ia furau sa bicicreta de babbu. Poita portau sa gabbia paradora e fia andau a ca ddoi fiant is cardellinas, ia postu sa gabbia paradora, nd'ia pigau u' bellu pagheddu, poi fiant sonadas is campanas. S'ora chi arribat babbu e babbu nd'arribat cincu minutus dexi minutus dopu chi sonant is campanas. Quindi pigada sa bicicreta e <noise> rientrendi a domu Nci fiat stetiu u' massu mannu, una grandu perda, manna manna manna chi fiat rotolada in sa strada e deu dd'iu pigat propriu cun sa bicicreta. Nci fiu bolau, non. <hesitation> Candu mi ndi fia scidau, poita siguramenti mi fia svenniu, non, <hesitation> candu mi ndi fia scidau sa <hesitation> sa bicicreta fiat totu acartociada, s'arroda de ananti <laughs> fiat propriu acartociada. Deu penzau, babbu 'ocit, poita sa bicicreta ddi srebiat po <laughs> andai a bingia, e issu cumenti rientrat de de traballai de ferrovia, pigat sa bicicreta e andat a i bingias. Poita i' bingias de babbu fiant notas cumenti i' bingias de Antoni Atzori, non nci nd'est una cumenti cussas de Antoni Atzori, narant. Poita issu fiat sempri donnia dì donnia dì apitzus de i' bingias. E quindi fia preocupau meda po sa. <hesitation> Apu pigau sa bicicreta, mi dda seu posta in coddus, e fia rientrendu a Serramanna, fia in su viale cimitero e <hesitation> Acanta de sa 'idda de Serramanna, non est chi fessit atesu meda. M'intendia una camba umida, cumenti chi m'essint <hesitation> mi sciundessi, cioè calincuna cosa, calincuna goccia chi mi <hesitation> chi mi andat a cambas. Mi castiu e fia totu insanguentau, e su sanguini però scolat de u' didu chi portau totu frantumau, in cussu tesinanta portau sa manu totu frantumat non est chi fessit su didu sceti. Ma su didu fiat propriu u' arrogu, fiat, de didu, poita u' <hesitation> u' ateru arrogu depiat essi abarrau me inguni. Mi seu spantau, mi seu spantau. Non sceti poita ca fiu senza u' didu, ma fia spantau po <hesitation> po totu. Po su mi podia sussedi cun babbu. Non nau, babbu fiat aspetendumidda, me inguni, aspetendumidda, portat una bella prontu a m'atripai, non. Però deu portau sa bicicreta sempri me i' coddus, e issu candu m'at biu, candu at biu totu su sanguini chi portau, poita su sanguini continuat a <hesitation> a gocciolai e fia totu impiastrau de sanguini. Iat nau, fillu miu ita as cumbinau. M'iat pigau, scavuau sa bicicreta, e iat firmau una motocarrozella chi fiat passendu, portaminci a su <hesitation> su piciocheddu da su dottori. E mi portau a che su dottori. Su dottori però at u' paghededdu disinfetau, cosa aici, e ia nau, pontaiceddu subitu a s'uspidali. Mi nc'iant portau a s'uspidali, babbu iat u' tziu miu chi fadiat trasportus e mi nc'iant portau in machina a s'uspidali. In s'uspidali, m'arregodu, u' atera cosa chi m'arregodu beni mancai fessi piciocheddu, m'iant fatu a sa manu a ca ia tentu su <hesitation> sa disgrazia de su didu, nareus, m'iant fatu dexi punturas, m'iant fatu Po non intendi su dolori. Però m'iant fatu custas punturas sceti a sa manu, cioè deu cumprendia totu, biia totu, non intendia dolori, però biia su chi megant a mi fai. <hesitation> Cioè mi segant a ferrus de, su didu, is ossus, tra, tra, tra, una cosa chi non, e cussus fiant chistionendu de sa partida de su Cagliari. Deu seu u' tifosu de su Cagliari, de piciocheddu puru mi praxiat, ma non mi pariat su momentu de cussu de si poniri a castiai <hesitation> a chistionai de custa cosa, arrii e tesinantai, candu deu fia cumenti mi segant su didu e mi cosiant <hesitation> in aterus logus. Cioè non, e fia arrennegau, fia arrennegau, ddus 'olia finzas fueddai mali. Però fia piciocheddu, beni educau puru, poita babbu non 'oliat a fueddai mali <hesitation> Nci fia stetiu forzis duas oras giai tres oras de <hesitation> de operazioni e mi nci ant mandau a domu. Totu fasciau totu tesinantau. Babbu po fortuna non m'iat fatu nudda, forzis est s'unica 'orta chi non m'at atripau po <hesitation> po is tontidadis chi fadia de piciocheddu eccu, non. Sa cosa mi fiat <noise> andat totu beni <hesitation> però nci fiat una cosa chi <laughs> non mi non mi andat beni a mei. E sa cosa fiat ca deu candu fia in quinta elementari, a sa fini, tenia s'urtimu annu de colonia de is ferrovieris. A ca fia deu, in sa colonia, fia su chi prus cumandau, poita, deu apu fatu cinc'annus in sa colonia marina. Non seu mai andau, nci fiat u' annu fadiant in montagna u'annu, deu sempri colonia marina. Fia vice bagnino, insoma mi connosciant totus, mi 'onant sa cosa prus bella de papai, quindi non ma mancu a si ndi. <hesitation> <laughs> Però m'iant nau, no, poita 'ncora portau calincunu puntu de <hesitation> de ndi tirai. E fiant puntus de ferru, fiant. Deu però a marolla a marolla 'olia andai in colonia e apu bintu 'eu. Seu andau in colonia e fiat is annus prus bellus chi, cioè sa colonia po mei fiat tropu bella poita ca, insoma, fia gioghendi a bicus, non. Poi fadia custas cosas, bufau binu, poita ca bincia gioghendu a bicus cun sa signorina chi <hesitation> chi si fadiat s'assistenti e mi 'onat u' zichedd'e binu. Poita deu seu abituau sempri in domu mia a tenni sempre su binu. Poi sa petza, mi nd'est andada sa sa crostixedda e si biriat sa <hesitation> su puntu chi fiat totu arruinau, cun s'acua de su mari. Quindi it'ant fatu <noise> ant nau bisogna, abisongiat a ndi ddus tirai, bisogna, su puntu tocat tirau, non. E sigumenti fiu pipieddu, piciocheddu, 'oliant su consensu de babbu e mama, oliant. Iant telefonau e babbu e mama ant decidiu de a Golfo Aranci a ca nci fiat sa colonia po <hesitation> po biri, insoma, cumenti stadia, cumenti non stadia. Candu funt arribaus deu fia gioghendu. M'arregodu ca giogau a bicus cun d'una manu, non, e fia bravissimu, non est, pistau giai a totus cun d'una manu. Però mi zerriant a s'autoparlanti e mi nant, Alfredo Atzori depit andai in parlatoriu. Deu non apu post a menti a nisciunus e seu continuau apu continuau a giogai. U' atera 'orta mi nant, Alfredo Atzori depit andai in parlatoriu e non seu andau mancu sa <hesitation> secunda 'orta. Sa terza 'orta est benida <laughs> una signorina E m'at nau, tui depis beniri impari cun mei ca nci fun mama tua e babbu tuu chi funt arrennegaus poita ca tui. <hesitation> Seu andau in parlatoriu e ddis apu nau, oh ita nci fadeis 'osatrus. Tocai bandaisindi ca seu gioghendu e mi disturbais. <hesitation> E babbu ia nau, ti ddia nau ca fiat u' delinquenti. E mama, fillu miu. E comunque deu fia u' paghededdu, fia scocciau poita ca candu fia gioghendu fiu giughendu, non. <laughs> E m'at nau, ma tirau ti dd'ant su puntu? No, mi ddu depint tirai. Mi <hesitation> mi ndi ddu depint tirai e tenia s'orariu, apu nau, chi 'oleis abarrai abarrai, non, a mei non mi ndi portat nudda, tirant. M'ant nau ca dopu duas dis mi faint torrai a fai su bagnu. Ita. <hesitation> Seu andau, tirau, postu pagu pagu cosa de cicatrizanti e apu nau, tocai, imui si ndi podeis andai. Est andau totu beni. Mi seu fatu totu, fia s'urtimu annu de colonia, m'ant donau su premiu cumenti su prus fedeli nareus a <hesitation> a sa colonia marina, m'ant poi ringraziau totus po, insoma, ca fia u' bravu piciocheddu, che insoma. Est stetia po mei u' esperienzia bellissima. <hesitation> Deu tengiu 'ncora allogaus a Golfo Aranci, asuta a una roccia, totus is conchiglias chi ndi pigau, poita candu andau asut'i acua nci arrennescia a ndi pigai is conchiglias, <hesitation> mi ddas e ndi ddas ponia inguni, apu nau, poi torru a ddi nd'as pigai candu. Non seu mai andau prus e mancu dd'ia sciri su logu imui